أفضل كتاب <hesitation> جريته مؤخرا كان عن التنمية البشرية، ما هي? <hesitation> كان يعطيني فيه أفكار جديدة ما يمكن نطور من نفسي وننصح اي شخص حاب يطور من نفسه إنه يجرا النوعية هذي من كتب من التنمية <hesitation> البشرية، تساعده واجد في تطوير ذاته، وتعطيه خطة حلوة، <hesitation> كيف يرتب معلوماته? وكيف يرتب أهدافه? وكيف يحاول إنه يوصل لها؟.